फल जु छिन कई प्रकारा वोन्दा जन की ताज़ा फल जैमा ऐगी हमा सेब केला संतरा आम अर बेर्री वेगिन जन की स्ट्रॉबेरी ब्लैकबेरी अर हमा सूखा फल वेग्या जन की किशमिश खजूर आदि।